Walaa ko ɗum watta, sey ɗum fuɗɗa miilugo no ɗum watta ɗum maha wuro nder ndiyam boonngo, ɗum fuɗɗa tan numugo, innjiniya'en kawra tan, ɗum fuɗɗa miilugo no ɗum watta ɗum fuɗɗa mahugo floating houses, gureeji gaɗayɗi ka weeyugo e gureeji gonɗi nder ndiyam pat, no ɗum watta ɗum fuɗɗa mahugo-ɗi.